Suee jooni kaa, wiide ɗoo woni hakkunde hitaande ndee ni. Ɗun warta e hakkille neɗɗo. Sabii so a hiisike lebbi ɗii fuu, a tawan ɗi kiɓɓii lebbi jeegon. Ɗun woni feccere hitaande. Jonkaa suen timmii, suee naatii. Kañun duu ko ɓuri heewde fu ana hawraa e puɗɗoode toɓo en, ndunngu.